ویتنامي پخلی ډېر تازه، خوندور او متوازن وی. دوی معمولاً د خوړو په جوړولو کې تازه سبزیجات، بوټي، غوښه، سمندري خواړه، وریځې او مکروني کاروي. د خوړو ځانګړتیاوې دا دي، چي لږ غوړ لري، خو ډېر خوند لري. فویو مشهور سوپ دی، چي له وریځو، مکروني، غوښې او له یوې ځانګړي بوی لرونکي غوړې شوروا څخه جوړیږي.